<noise> Ani ikúnyà nìɖinè ɛnɛ́ maa <hesitation> mìnyè dí màa ké ne jènì ìɖim, lɔ̀ku buni ŋèé, lɔ̀ku bu nì bì eŋeè, ún na so nì ìɖim ani àgbèɖi nìí ɖinè fifi maa kàɖi ìí ŋe, kàɖi ìí so ɔfɛ́ wa ùyèɖòó komì ɔm ni gàlí so bòsì èle, úni ìlɔ̀ nàá áná mííɖi mi ìzìɖìigbo gbi gbi gbi gbi gbi, úni à maúni à mà̀ábàni ɖɛ́ɛ́, ìna zráa fìa ni kíni ɛɖíì, úni ɔm wa mù ni kini ɛɖí. Káèè tè ì iɖèé zi ŋè úni íɖìnè úwani ɛnɛ́ maa. Kàɖi ó ɖo ùfù, ɔm ŋè ùfù. úni ámènù èle nì ámìko lèe nànyáàga kati kati kati kati ɖɛ́ɛ́ maa ɔm wa mu tia ni kàyi ìí ŋe lɔ maa, u na kɔkɔ ámènù èle nà zó gúnù màa ì ná mi ze ámìyàku à màáa trɛ́ɛ̀ nìà. Klekle, kàyi ì fí ɛnɛ́ nànyiɖe ígbɔ ká í nà lɔ iblɔ gbã le à mà zá mu ni ámènù èle ùú so ilígo lèe, úni ɖòo gúnù, úni màa tifá àmàɖí bɔ̀si à màá kpàtà ènù èle, kàsa à màá izìgo fi. Màáké iku màawu plém ɖìi ítɔ̀ lèe òbũɔm, i no bù ílɔ̀ lèe ɖɛ́ɛ, i ná fia ígbɔ ké à màáa bàni kasa iku màawu nà táà. Gàké mòmòkpi bù nɔ mi ni ɔɔ́m tè zi ŋè, úni ɔm ká úni ɔm káɖèe bi ɔm kɔɔ̀m bìso <laughs> sà maa ì nàa bìso ihuiku wèe no kòŋó. Kà ámènù èle ɖòo gùnù, ɔm náka ì ɖá mu ni ù ɖo gúnù, ìɖá mumu ùfù ɔn ŋè. blɛ̀ɛ gàlì éè, úni ún ɖi ɔyu ɔm ámènù èle nà zó gúnu kutu kutu kutu máa ke ù ɖe té ti ɔm náka, ù ɖàá nànyi ɔm náka lɔ màáa ké ì na fía ígbɔ ke à má bàni, úni súù, ì nàáa bìso kíni ka, úni kása igbɔ ɔm bleè ùŋò àámi nénàni tà bàni elíì, màám ni ù tà bàni elíì. Yá u ìí mu ɔmi né ɖe ámɔ̀ bìjà, Ì nàá bonéè, ì náa ya kini ká à má bìso. Kása màa jɔ̀ blù plém ɖí ni mìnyè ɛɖí na jɔ̀ n, yá lɔku sú á màá kc ò zo fo gu uku kɔ ígì yàà ì náa bìso kí ni ká, kɔm nyó ìɖì gèeglea lèe. <hesitation>